Kari foloo, kari fulanjaŋo, kari sabanjaŋo. kari naaninjaŋo, kari luulunjaŋo, kari wooronjaŋo, kari woorowulanjaŋo, kari seyinjaŋo, kari konontonjaŋo, kari tanjaŋo, kari taŋ niŋ kilinjaŋo, kari taŋ niŋ fulanjaŋo.